Iyaa oshituthi valo shandje. oshituthi dhimbuluko valo. Ngame omumati gomundonga. Nda za ngaa popepi nuushimba mpono. Andola onda hala andola tandi dhimbulukwa ando oshituthi valo shandje. petameko tameko andola otandi kala ngaa longekidha iinima ayihe ayihe. Ndele nomuthikameni gwandje andola na kale po. siku nda shashwa. andola naye ota kalapo ee ta hambelele. Petameko andola onda pumbwa oku kala nda longekidha iinima ayihe noshikuki opo shili. neinyanyudho lyaantu ayehe mba te hiya shi kale wo ngaa nando sha fa ohango. Aantu yamwe otaaka ipula ngaa kutya ai teeti ano otweya koshituthi valo nenge otweya kohango? Pamwe omumati nguka okwa pitiko panyowa? Aee andola onda hala andola iinima ya longekidhwa nawa. iinima andola aantu tayeya okulya. tayeya okulya menyanyu. tayeya okulya menyanyu shaashi omuntu tandi hambelele ndaadha oomvula dhontumba yakwetu yamwe inaaye dhi adha wo. Okuna yakwetu yamwe inaaya adha poomvula dhi waadha. ya hulile ngaa ondjilakati. Onkene ote- onda hala andola evalo tali kala ando tali popiwa kaantu Kehe gumwe andola a li po. ali po a ninga ihontali. nongula ta penduka andola o- o- osho osho oshipopiwa she tamu ningi. Nkene elipo andola osho ta popi. Oshinima tashi popiwa kaantu ayehe sha fa oonkundana dhuuyuni. Iyaa evalo. Evalo olya lye? Aaye olya niki. noshikuki andola sha longekidhwa nawa nenge oshi kale shafa shohauto shaashi omiha omahauto ogo ndi hole nenge shomumati ta thanga etanga. shaashi nangame etanga olyo ndi hole. Lyiinima ando mbi hole andola. iyaa